<hesitation> Inje hane omulembe owesyanjimba owanganza ingambalha. Ngomulembe owerimbalha esyanjimba esiri; omomuli esyasikati esiri, esyabulaghuzi esiri, kundi erimbalha ebindu ebiri, ngabya ngamambalha esyasikati esiri esi, ebindu ebiri ebi, ngayowa inganendeke keghe inganawithe obuholho bwayi obwosi kundi nibindu ebikabika omubiri waghu owooosi akabya inianaswikire. Neryo ghukabya isiwangalhangira ebihinga ebyomundu kwisi isiwangalhangira ekyindu kyosikyosi ekyokwamubiri owomundu erihaku obusu, amaboko, namaghulhu. Neryo kyekikaleka inganza omulembe owerimbalha esyanjimba esiri kundi kundi sikaha nekyitsumbi. Nisyanjimba esikaha ekyitsumbi, nisyanjimba esikaleka abandu ibathoka eribabya ibanginakusikya ahabwa emyambalire yaghu.